ehee! mfugua nguku ni mtana, ukamzoesha kuwa nae hehi basi ikakusumbua. Mimi nina nguku zangu kekeo kukacha nikazivugumia, zikala wachongo ikaziita hae mpaka niweke khande. Haya waenda kuzunguka ukoo wakauya niyamusia wemaziwa nekhande, uoni naweka nkhande we waada wakabinda kuda wengia nyumbani wagona yaani wanizoea kiivo